புதிய மீன் வாங்கவும் சதையும் பழுதற்றதாக இருக்க வேண்டும். மீனை சமைத்தவுடன், மீதியை சேமித்து வைக்கலாம். பெரும்பாலான சமைத்த மீன்கள் இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு உறைபனி வெப்பநிலையில் குளிர்சாதன பெட்டியில் நன்றாக இருக்கும்.